<hesitation> د دې پوښتنې د ځواب په اړه به ووایم چې د انسان ژوند دومره ارزښت لري لکه زما ژوند چې ارزښت لري، که زه خپل ژوند ته ارزښت ورکوم او هڅه کوم چې له هرې لارې چې وي، په ښه توګه او په خوندي توګه ژوند وکړم نو دې ته مې باید پام وي چې نور انسانان هم دا حق لري چې ښه ژوند وکړي، په خوندي توګه ژوند وکړي. موږ ټول انسانان په یو ډول پیدا شوي یو او یو ډول حق لرو چې ژوند وکړو.